உளவாளிகள் சக்திவாய்ந்த முன் கால்கள் மற்றும் நீண்ட. நகங்கள் கொண்ட நிபுணர் தோண்டி எடுப்பவர்கள். கிரவுண்ட்ஹாக்ஸ் வூட்சக்ஸ் சிக்கலான சுரங்கப்பாதை. அமைப்புகளைக் கொண்ட கொறித்துண்ணிகள். முயல்கள் ஐரோப்பிய முயல் போன்ற சில. இனங்கள் நிலத்தடி வாரன்களில் வாழ்கின்றன. புல்வெளி நாய்கள் சிக்கலான நிலத்தடி காலனிகளை. உருவாக்கும் சமூக கொறித்துண்ணிகள். பேட்ஜர்கள் தோண்டுவதற்கு வலுவான நகங்களைக். கொண்ட குட்டைக் கால்கள் கொண்ட சர்வவல்லிகள். அர்மாடில்லோஸ் சிறிய கவச பாலூட்டிகள். தங்குமிடத்திற்காக துளைகளை தோண்டுகின்றன. கோபர்கள் அவர்களின் விரிவான சுரங்கப்பாதை. நெட்வொர்க்குகளுக்கு நன்கு அறியப்பட்டவர்கள். முள்ளம்பன்றிகள் ஆப்பிரிக்க பிக்மி ஹெட்ஜ்ஹாக். போன்ற சில இனங்கள் நிலத்தடி பர்ரோக்களில் வாழ்கின்றன. சிப்மங்க்ஸ் இந்த சிறிய கொறித்துண்ணிகள் பெரும்பாலும். நிலத்தடி சுரங்கங்கள் மற்றும் துளைகளில் வாழ்கின்றன. புழுக்கள் மண்புழுக்கள் போன்றவை மண் சுற்றுச்சூழல். அமைப்புகளில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. இந்த நிலத்தடி வசிப்பவர்கள் மேற்பரப்பிற்கு அடியில் வாழும். வாழ்க்கைக்குத் தகவமைத்துக் கொண்டுள்ளனர் பெரும்பாலும். அவர்களின் நிலத்தடி சூழலில் செழிக்க தனிப்பட்ட உடல் அம்சங்கள். மற்றும் நடத்தைகளை வளர்த்துக் கொள்கின்றனர்.